विशाल श्रोतागणों का समणी पस्तुति दीणू कू। सबसे पैली हमथै अप फर विश्वास रखण चैंद। फिर भगवान जी नाम लेकी गहरी सांस लीण चैंद। और अपडी तैयारी पूरी कैकी जाण चैंद। जै विषय पर हम बुन चांदा।